Embulha nene yikaletha emigheri, iyathwa Esyangwangwa sikatsandaya amalima, esyangwangwa sikatsandaya esyonyumba isyatherenga esyangwangwa sikatsutsanga na'amalhalhu na bandu bakakwira omwa syangwangwa.

Bakakukubalha kusangwa bakalengekanaya bathi amambalha nabi

Omwisi nimunene ebirimwa bikalhwalha kandi emibatsi eyeribifuhirira iyabulha esyanyusi sikusulha isyasendya ebirimwa ebi

Emiwembe esyonanasi evekeddo emitsungwa nameru

Okwithwako neryo iwakwama enzira eyawukalhangira wuthi yihikire neryo kandi yikendi kukolya okwa kwenene.

Amalhwere nga obuserwa omutsutsa obulema omutsutsa owe byenda

Omwo bulhambu bwayi amaghetse awuwene thukathungawo erilhaba okwosyo okwasiseke esikathuletheragho esyaba abakahambiragho okwa syanyusi neru abalethagho omwiseke neru inathuhikako omwa miyi yethu noku sya nyusi

Abalimi bawithe ebihendeka binene hakayira omwisi inyabya munene initha ebyalya ah obuthuku bwekyanda ihayira embulha iyabya nyinene iyathwa nesyongwangwa aah ihayira emihendo eyebyalya byabalimi iyasubirira ahisi neryo iwasanga sibathathoka erighulya ndeke bakaghoba

Erisoma likaletha Engulhakulhana,

Abandu bakalhwa omwa byaro bakasuba omwattaghuni bakarondya emibiri kundi emibiri yikabanika omu ttaghuni omughulhu omune abandu bakabya ibalyathibitha okwa syondwalha esyangabya esiri omwabyalo omughulhu omunene andu bakabya ibalyathitha okwa esyonyuhe kundi omughulhu omunene esyonyuhe sikatsuka omwabyalo sisiritsuka oma ttaghuni

Thukabilhusaya omwa malima, kutsibutsibu nge bitoke, omuhogo, ebihimba, nebindi ithwaghulhabyo omwa buthali, kutsibutsibu nga mahere, esyo nyama na maghutha.

Ngaya nganaba amaghetse neryo inakesya omo ngingo yaghe inahumulikana

Iwatsuka eryeghesya abana okwa nzana kundi bamabirya nzana neryo bakasikanaya iwa beghesya nokwi ghanyirana erya nzana nekyi ghanyiro ebya ngaleka ithwa sikania

Abakulhu eribasikya neribaha ekistumbi nerihulikirira amahano owabakathuha neryo Kandi ambi ithwayirinda erikola ebyo ebikabahitanaya.

Thangabathendeka okubyobuhangwa bwethu eribasomesya oku byakere omuli esyondekerano emighaneghane emyambalire eribaminyisya ekalikya yabo ngayatsuka yithi

Abana balere abobulhume bakasamba omupira ababukali ibayusangirania omupira ibayisumbanga iriyitsadanga Kandi ibanganimba eshyonyimbo

Emibiri eyabakakolha, bakabahereraya thukabahereraya, thukabirikira abandu ibathulimira, either ibasolhomera ibathuhulhulira ebyalya ebya thwabirilima neryo nabo ibabya ndeke.

Wukathoka eriminyerera obuyingo bwawu ngabu mene buthi obwa buli mughulhu.

Ekyi kyikamuthokesaya eriminyerera emihitho eyiri omwa bulhambo bwiwe.

Ekyisomo kyikaleka abandu obwengebwethu ibwayongera kandi ithwathoka eriminya ebya thulhwe isithwasi

Abasyakulhu na bakekulhu eriyowa indi bamasikibwa omwa bipindi byetu ryeri hambana nabo omwa bulengekania eribateka omwabikayisunzibawa omwabipindi nabo ibaha bulengekania bwabu omwehanula

Obusama bukaleka ekyisomo ikyasubirira enyuma kundi ibwa omwana akabya isyangathoka erighenda okwi thendekero isihali sente kandi isyalire

Erisubura neri someserya abana kundi omwana akabya iba birisoma neru inathoka eribya inanganakuwathikya iwe nga mama wiwe kutsibu nga Thatha wiwe neryu iwabaniraho hesindi syo mbulho eh no bulime

Erithunga obwamezi buli. Obwamezi bwawu bukaghaliha wamabya ighulwe ukanywa amaghetse obulikiro. Wamalhwalha sibalikutwalha okwithambiriro bakakabugha ambu wamahwa omwa maghetse kusangwa ukabya iwulhwe iwunimunywa amaghetse wabulikiro

Abana balhere bakimba esyonyimbo ibaaa ibaaa lhuka obutiri abandi ibalhuka ebiraghu neryo emisathu yabo iyabya yeyo ibasamba nomupiira

Sibethoka Eribana esyobburi eribana ebyerirya erighenda omokisomo ekye imi

Ngahera ebikusa ebihimba omuhogo ebinyangwa nebinyobwa

Abandu aba bakabya isibakyiwithe amani aweriyikolyako ebiyithawa byabo ebyosi, nakulhabirirya ebyalya nobubalya omughulhu bakalhwalha.

Ee thukanayibweka kubaghenzibethu thukanayibweka omubithunga ithwathunga eshombulho eshirithwalha abanbethu bokosukru thukanahika noko sukuri thukakania nabathendeki ithwabugha thuthi bathulindeho ahathungethungira ashombulho neryo abana Ibathoka erikolhaki erithuha

Akakunga abataka, neribeghesya ekyitholere erikolebwa omwa bulhambo bwiwe.

Ngatsumbirabyo omwa mwanya owahenirye kandi ingatsumbabyo ndeke erilhangiri indi byamahya kandi ibyabirihya ingahukulirabyo okwa syasahani esihenirye nerikuningirabyo ndeke ekwabyangabya ebyamasaka omwa nyumba

Wukabya wamabirikehya erinywa esukali nene wukatsirika awandi malhwere awakathwasa omwa mibiri busana nerinywa nge sukali eyo nobulhwere obwanga kwasirire omwirya ebindu ebyo wukabya isibwangathasya kuhamba neryo wukabya iwamabirithamba omubiri wawu.

Omwembembethya atholere eribwira abandi obutsibu kubwamabyahu obuli mundu iniaminya obutsibu ngokubuliho omwembembethya atholere iniahabulha abandu ngabakolethi hamabya obutsibu kandi omwembembethya atholere iniathulhagho ngoko gavumenti noko bindi bithongole erilhangira obutsibu obo bukahwahu.

Ekyerikolha erisaba nyamuhanga erithukyimirirya mulimu abuyirire erithusondola ithwathoka eeithahibwa ndeke

Erinywa kutsibu ngo busara nerirya ebihothya ebiriku ebirisiranio bikakuha amani kandi iwabya iwanganathunga amabere manene kandi iwathoka eryonja omwana

Bakathunga ekisomo neryo Kandi ibathunga nobweghesibwa obwe kisomo ngakubangasyayibezyaho omwabuthuku obukasa embere

Abembembetya bathonganire kutsibu eryongera okwa muhendo owa amathendekero, neryo kandi bathonganire kutsibu amathendekero aya esyambulho esyabakasaba ababuthi eribya isyanganathokekana.

No voice

Ekyangababindulha ryeri basabira neribawatikya ibalheka erihandaghuka

Eririnda obuyitsotse obwe ebyowero nebyoloni byethu lyerikalha ithuka byoya obuli mughulhu, erikalha ithunathekire mwa amaghetse nuku iwukalhwa omwa kyoghero kwesi iwukalha omwa kyoloni iwanaba okwa byalha.

Obuyitsotse Okwabitehero byetu kune obuyetsotse obukaghunza obuyitsotse bwetu nibomutambu munene bukaleka itwanywa amaghetse amabuya indi obuyetsotsi obu bukaleta obubuya obwekihugho

Esya pikyipikyi sikalhaba omwa myanya mike mike kandi esyapikyipikyi sikaheka iwasiha akasente kake Kandi sikabya isyanganahethuka nameruka nanibya ahamatoka yitheyangalhaba, epikyi iyanganalhabaho

Hwahhhh

Thukakolesaya esyongoleryo, thukakolesya esya todoba, thukanakolesaya ne amasalhali awakalhwa okwa solar ebyosi ebyo thukabikolesaya erilhangira indi thwamathoka erilhangira.

Bukaha obusama bukahamba busana neribya sithuwithe mibiri kandi isithuwithe nyingirya nryo ithwathunga obusama neryo nekisomi ikyalema

Ngabitsumba ndeke inalhangira indi bikendihya ndeke, kandi inalhangira indi ambi bibye ibinakuningire isikwikira obuhuka bosibosi neryo imubyathoka eribya ibyamabya bibuya okwiribwa.

Nganza erikolha eyindi emibiri omwaka yayi eyangaleka ebindu eyanganyirethera engulhakulhana nge ririma kwizi eribungira efamu yayi kwizi ngerihera ebyalya ebyanganyingirirya esente inikesi ngamanza esyalhubalhuba